Omwaana wange obu akuba nayenda kwesanga muka ari muyonjo, nimba nimuha ganu amagezi, obu akwojya, akazaanika kulungi hamusana, engoye obu zikumara kwooma, nasobola kuzigoorra, nikwe aziteeke mu case ye, omuntu onu obu akuzinduka nyenkyakara akeimuka mukitabu osobola kumugamba ayare kulungi ekitabu kye kulungi, kizooke kulungi, obu okuba ori muka noyenda hazooke kulung, ebintu ebi okuba nokozesa nkesahaani, ebikopo, ebi okuba nokozesa muka kuriiramu ebyokurya rundi ebyokunywa, osobola kubyojyaamu obu okumara kunywa nobu okumara kurya